على العكس تماماً أنا لمن كنت طفلة صغيرة كنت أحب المدرسة جداً، وصراحة المعلمات اللي في المدرسة كان الهم دور كبير في هذا الحب اللي صراحة كان فعلاً غريب، وغير مبرر لدرجة إني مرة مرظت واتضطريت أغيب عن المدرسة وكنت أبكي بكاء مرير كأني انحرمت من شي كبير وغالي علي، يمكن لما كبرت كنت أغيب شوية لكن وأنا طفلة لا.